باش تكتب لرسالة لط <hesitation> شكر ولطف لشخص <hesitation> توده أول حاجة تبدأ بالتحية الكريمة وت وتجول للشخص شكرا من قلبك، بعدين وضح السبب اللي خلاك تشكره سواء كانت مساعدته أو هديته كلماته الطيبة ودعمه المعنوي المهم تكون رسالتك صادقة ومعبرة عن تقديرك وما تنساش تختم بكلمة طيبة عن إمتنانك وخلي رسالتك تكون بسيطة مليئة بالود والإحترام.